Tawee hiɗi keɓa ɗoyɗima mboɗɗi arande woɗinto ɗa, noto ɗa, tabbitina e ɗum feewi, e ɗum ñiɓɓi kadi e ɗum deƴƴiti, mboɗɗina leeso ma, demmboo pukko ɗa ila ƴentilawa leeso ma, gatto ɗa kare ɗe ngol, gatto ɗa kare nder e singlet e boksa, ɗa no ɗa.